अगर मु दस के बारे मु सोचो तो दस के बारे में पूर्ण अहसास होवे च दस डेसिमल होवे ओर अपन गिनती भी गाना तो दस आधार होवे च दस को अपन बहुत जगह यूएस करता च। क्लास में नंबर देवे च तो दस में से ही देवे च दस में सी। आठ दस में से सात दस में से पांच तो एक दम पुरान च। तो दस बहुत कम को नंबर च।